Obeem morol adima a dool ibadi areeteen ni kui baraghiom orool a dima adool. Animadool imighoom di na amoogh ameelom eelah na katueni ameeloom eela kuobaal ologhiole dool pho ana bgaag odi ni esi but adima adool pho po amemdi na pe ghuun oyupho ana edini dool obaal ologhi ku nyina ebile emooghom inum mi pe pho enaan misephom bo inyi na io oliom edien io adughuul radiroor io omooghom inmeenian lo nyina keenmenian ilo omoogh aani idi anmunyy pho a na ku yue ni okiani obaal dinya epe otu ituugha ho memdi na maamoogh omophiphen pho obaa ologhi odi siphe eghuun otu pho ana po opo pho a dima adool orh iniin odoh asidool edini di idighi dima adool memdi me sieside olhe edien pho edighi dikprami nieen okpologhian asuma edighi dikparanineen ophughool oogho keen bin edighi diparamininieen omo phi phen pho idieenaan dima adool but adima adool oye keedi obem mo eela pho ke dua sien been emitee omaar ki dini eeye mem di eela pho ana kue tuugh ni erool di edien oolhe ke dighi igbaagh aami libeenian obeenian idighi ligbaghani oogho opughool idighi eebaghami anmuny pho ana oghi obaal ani adiya epe otu itugha pho idighi eebaghami po na odini dima adool. Adima adoo emoogh ni maar odighinoom esi a tro bo oye kuidighi ku na amiin bo tro bo pho olem mo oye sien a depho

So omophi phen pho ku muneniom bo dima adool araal pho iphen pho kuina ikuuom po legheri mo adool pho ana nama meel di ma adool. Omophi phen pho kuedi adool pho oye re maghaa bo ko deenaan oye di odi dima adool oye pho opo pho phen pho ekuunibo po kaadima adol kuidighi ku tro bo oye pho akpe ni okparagha robele oloom oomoogh weh enaan mo umuum maani mi pepho mi ka tolom bo dool phe pe pho mi ka mi bo asiphe nyina umughaa loor umuum ma ni imi ipe pho kibaayaan bo imi ku mem lo odi pho maa moo nyna lagheri ipe pho na ka tolom bo do pho ana kua kuumuum bo omoogh weh enaan pidi egbaayan nyina eghun otu pho ana rana ke tool dool eepho bin ekiom risigh opo kuidi mi alegheri idi egbolomaam dima adool di iruemi mi kaloo omoogh whe enaan see seey adool pho amo erool iduon. Erool iduon po migha ayan imi edien olhe iku inmenian iku anmuny pho ami rokini otu ituugha pho ipe ekpieanaan bo iphen pho kuidighi ki mi amoogh ni omeeraam mo odi omooghlohe enaan pho ku trobo oye di ma moom iphen pho po oye pho opo pho di ma adool